السعادة في التقدير الزاتي تمثل شعورا بالرضا والراحة النفسية. يهدف الكثيرون لتحقيق السعادة كهدف اساسي في الحياة والمساهمة في المجتمع هو الايجابية الاجتماعية، المساهمة فيه تعكس مسؤولية الفرد تجاه الاخرين وتساعد في تحسين حياة الافراد والمجتمعات ككل.